<hesitation> Ny bus sy ny tomobily manôka raha ôhatra hoe amin'ny depansy koragnina aleoleo mandeha bus; satria amin'izay fotoagna satria amin'izay fotôagna ny f- lera hitongagna mitovitovy dia avy eo koa ilay fitoeragna agnatiny mety tsy mifanka lavitry fô am'le mahatsara mitondra tomobily manôkagna lay afaka magnano zay tiana atao ana dia zegny mahatonga hoe raha ohatra depansy hitsitsy depansy dia aleo mandeha fit- <hesitation> bus.